يحاول يستغل الأوقات الصغيره مثل وهو ينتظر شئ أو قبل النوم و ممكن بعد يسمع كتب صوتيه و هو يسوق أو يتمشى و لو يخصص له عشر دقايق بس كل يوم مع الوقت بيخلص كتب أكثر مما يتوقع الفكره مو بالوقت الطويل الفكره بالإستمراريه.